Intejuan mas antes cuando otkatka ti zhuzkuzhizhin tejuan ti mujeres tik nimen otkatka sa yintejuan ti zhukuzhizhin ti yeyemen hua aveses otkisaya onpa otkli otmahiltiaya antes den itoka salva okil pechao okil este se bote escondido tikklatiaya in vote huan akin okasia otlatlania okachi otkatka diferente okse melahuak se okantijka inahuak in nikan vecinos se primo intejuan in tik nime aveces intejuan okimahuiltiaya nikan trompo o in tlali nikan atl yu revolveruaya yik se oneneluaya huan sek okchihuaya okse de kilpanzhin de pastel nika puro tlali huan atl yu mochihuaya in lodo se yi mahuiltiaya de ika non okachi omahuiltitinnenka den nikan pipiltonzhizhin. Omahuiltiaya de nika in trompo nika canicatin ijkin tiempos den noviembre pehui in apapalotl san de nika puro nailo kuazhizhin kinishilpiaya de lalado ome kuazhizhin yei aver de kie keski de okseki manera okchihuaya de kin figura kinpaktiaya huan nika in mismo ejekatl oktlapanaltiaya por que ahprita nin mezkli noviembre ejekal tonces in den ejekatl tlakoltiaya nika in hiño pipiltozhizhi paklami okin de non melahuak otkatka ni juego ahorita ak miek yeka ako kinchihua non pero antes nikan camionzhizhi otmahuiltiaya intejuan aveces kotozhiaya intejuan como pokazhizhin okotozhiaya in shihuitl okchihuaya dende chalupa okchiktinenka melahuk pos kosas omahuiltiaya omo dde furzas ashan. Kinpia ieste in piltonzhizhin mokinhuia kil in traste zhizhin perdón intejuan amo itejuan ikn in melahuk san di este seokasia boteya okasia den se melahuak se plato den no maman oklaklapaka san dikanon se omahuitiaya huan melahuak se omahiltiaya kuali kin amo melahuak in juego ok san yi nintejuan ikenventaruaya para moyakajualhuiltiaya pero ashan nikinta tonenpaka in kiema mahuiltia ashan neki kita melahuak san neki san in tele nejki san in celular okin in navidad intejuan malahuak otkatka chukozhizhin amo kiema okishmake kana navidad se regala akin ashan den enro kishmati kilin in reyes magos tejuan amo pero ashan debe klamo yeka in kokone yu neneque. Klamo nen kualani tlamo chihuaske in magos mas iklan mes de diciembre se este yikualani ashan melahuak in jovenes yeka yikneki celular neki regalos de huejuei ako se kilia úes paya se trompo se kakamionzhin ako san nekis yikazhaltoke melahuak kan kuchi huan san kistoke in celular san kistoke ak0o neki ni siquiera non ni por kuzhi motilanasske por que antes kuakualzhin se motilinaya se san kinyinenka pero ashan amo san seki pero ashan la mayoría san neki pokazhizhin yeka ako mas in popokazhihzin huan in ´ pilzhikli intejuan nijki como tetanme ya tlatlalkol san kin nemaka in kiera ako moletaro por matis tlazhonahuan tinmamakilia in. Celular paya kijta amo neztlazhomahua yeka mas pinzhikli yeka hasta ako choka ako zhazhi yeka yi san kistke in non ijkon yi momati mas den huejuei huits otkatka san mo neneki mas in chikozhizhi yeka monejneki tleka amo kinamaka intejuan pia in tlakojpa intejuan kinititia intejuan nijki aveces yi huejuei malhuak yi ti adultos ya nijki abecés san yinon non celular pues ijkon yeka mohultitijke mas in kokone tlen asha amo kasi nipan celular tlen amo kasik tlen amo kijta nochi nochi malo nochi kualsalotihue in pipiltonzhin huan pokazhizhi yeka ako igual ken antes okatka kuakualzhin yeka yi mokajti. Cada mezkli cada año panotihue in mas años okachi okachi años okachi kualijkajti den tlen okatka kuakualzhin.